तुवें जी मुवी सांगलें पोवपाक हांवें ती पोयीली। इतल्या बोरि असली कि किते सांगू, कय बोरि असली, हेरो तोर लास्ताक मर्ता मुन चितलेंले। पण तोह जितो अस्तां आणि आपल्या चेड्वाक विळणाकडुं वाचोयता, मका तोर कुषुच आवडली इष्टा।